Баъзе ҳайвонот ҳастанд, ки зиндагии танҳоёнаро интихоб мекунанд ва кам бо ҳамтоёни худ иртибот мегиранд. Масалан, паланг, хирси қутбӣ ва ягуар аксаран танҳо зиндагӣ мекунанд. Онҳо минтақаи худро муҳофизат мекунанд ва танҳо барои зотгирӣ бо дигарон мулоқот мекунанд. Зиндагии танҳоёна ба онҳо кӯмак мекунад, ки ғизо ёбанд, аз рақобат канора гиранд ва бехатар бошанд. Ин тарзи зиндагӣ ба онҳо имкон медиҳад, ки осоишта ва мустақилона дар муҳити худ умр ба сар баранд.